Ra karaha gn'anay manokana longany zany fahasambarana zany a, sy mainsy mandalo fizalizaliana my anao zegny vô tonga amin'le tanjona kendrenao, fa ra oe fahasambarana ome-posiny zany alongany, de tegna hoe sy masiro e, sady na raha bisika ataonao azany a, sy mainsy hizalizaliagna fôna zeny vô azahoanao tômbony.